झाकी चीज़ आत लिख्योड़ी है बिना हिसाब उ तो चिमटिया री बारे में खेव है। चिमटा एक आदि चीज है जाकी रोटी पलटणा में कम आवा है। औऱ नौकों में की चीज फसड़ी रेवा तो निकालणा मैनकम आवा है। औऱ अगर छोटा ताबर खेलता टाइम आपणा नाक में की फसा लेवा है बिना बार निकालणा री वास्ता झाकी चीज़ रू उपयोग लिया करा है बिना चिमटियो खेव है। चिमटी झाकी भुडिया औऱ औऱ झाकी भुडिया बा होया करा है जका ग्ला आसानी उ देखना मिल्या करा है। औऱ अन्न ना बा आपणा तुक्या का खाना बंद नँ रखा है अगर जब कदा भी इन चिमटिया री जरुरत पड़ा तो बा मना दी देदवा है। औऱ मै झकों भी चीज निकालणी हुवा बा निकाल लिया करा है आसानी हु ई।